Pues nare ra many ni nana rza gareldia ni la ra correcamin ni ra many gy zëzy lo tiap rzama lo gyw, cun bzeny, zega zezyas rza bzeny, cun tigre ah ni zega, cun th ni rni raba beld-dyaz ah ni zezy lo tiap rzama lo gyw gula lo gyag, zezyas rtyez ma, nii na ra many ni rza gareldyas tchi ra many ni rza chilazyas ni tiop zy ni runbe caracol zy, cun bew ni ryw ra lo niz, ni lentias rza ra ma.